Baaflo malla mawninoowel haala ko henndu haala fooɗata waɗta ɗum kuraŋ. So naati hen ni woni yaltina henndu. Ina waawi mawninde, ina waawi famɗinde haala.